ییلہٕ کلپ کین دۄن "زبانن" درمیان چِھ اکھ اعتدال پسند تعداد منٛز شیٹ دٲخل یوان کرنہٕ، زبانہٕ ییہٕ الگ کرنہٕ تہٕ تار کس موڑ منٛز چِھ ٹارشن گژھان تاکہ چادرن یکوٹہٕ تھپھ ییہٕ کرنہٕ۔